Дар Фаронса расми маъруфе бо номи тантанаи Бастилия вуҷуд дорад, ки ҳар сол чордахуми июл таҷлил мешавад. Ин рӯзи миллии Фаронса аст ва хотираи шӯриши мардумро бар зидди зулм таҷассум мекунад. Ҳамчунин, фаронсавиҳо дар тӯйҳо анъана доранд, ки навхонадорон аз байни меҳмонҳо мегузаранд ва ҳама барояшон гул мепошанд.